Ngjyra e kaft <hesitation> ma kujton seriozitetin <hesitation> librat, kohën e vjeshtës, pemt, nifar natyre e thjeshtë malore që osht krejt e kaft, osht serioze ama osht shumë e sigurt edhe pozitive. <hesitation> ma kujton mbajtset e librave, dollapat edhe gjithçka antike.